اول حاجة هجيب بيض وفانيليا و سكر و نخلطهم مع بعض و بعد كده نحط عليهم لبن و بعد كده و هخلطهم كويس و بعد كده نحط اي مادة دهنية و بعدين هحط دقيق و بيكينج بودر و هخلطهم مع بعض و هحطهم في صنية و هحطهم في الفرن و لما تطلع هزينها بالشكل اللي أنا عايزاه